في أحد الأيام، ضاعت عائلة من الطيور في أثناء موسم الهجرة. بعدما تاهوا عن بقيه القطيع، بدأوا يشعرون بالخوف والقلق. لكن الأم كانت تحاول تهدءه صغارها. قدرت أن تبحث عن علامات تدلهم على الاتجاه الصحيح، فتوجهوا نحو الجبال القريبة. وخلال رحلتهم، التقوا ببعض الحيوانات اللي قدمت لهم المساعدة والنصائح.